Inyi thichiira kathinyi nike shule hangiu bado ni mwanafunzi nike shule, nikyathoma chuo, chuo kikuu cha darithalamu haya niyathoma, nikimalia ithoma niyo nadunga ihira kathi takwa, nikamlaia ithoma nifurie ivaa mru aghire biashara takwe aendeshe njeka.